Los meyus de comunicancia tienin un papel emportanti ena hormación del parecel púbricu, i deviamus de sel más coscientis d'ellu. Enfruyin ena horma ena que la genti sienti la ralidá i horma los sus pareceris a tentu de custionis destintas. Los meyus de comunicancia puein presental visualis destintas i puein enfruil ena toma de decisionis dela genti. El pobrema es quién son los amus d'essus meyus de comunicancia i no te digu más.